отбасы дегеніміз ол әке ана мен бала бірақ кей әйелдер түрлі себептермен босанудан қашқақтайды
тек әйелдерге кінә артқаның қате бала босанғаннан кейін сырт келбеті өзгерген жарынан безінген ер азаматтарды ұмытпасаң болар
ол аз десе жігіттердің де арасында баласыз ғұмыр кешкенді жақтайтындар да жоқ емес
тақырып төңірегіндегі пікір талас тек екеуіміздің арамызда болмасын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
бүгінгі бағдарламамызды әдеттегіден ы әдеттегідей емес өзгеше бастап көрейік
мен бүгін ыыы бірінші сұрақты қонақтарымызға емес өзімнің әріптесім гүлназияға қоймақшымын
гүлназия сен үшін отбасы деген ы не отбасы дегенді қалай түсінесің
олжас мен үшін отбасы ол осы өмірдегі ең маңызды құндылық деп есептеймін
отбасы ол күніне кешкісін жолдасым жұмыстан қайтқаннан кейін оны күтіп алып дастархан басында әңгімелесіп
ы сенбі жексенбі күндері бірге күндерді өткізу бала шағаңмен деген
мен үшін ол ең бірінші өмірге келгеннен кейін отбасы ол ең бірінші ең керек ең қажетті нәрсе деп ойлаймын

жоқ таңертең жолдасым жұмысқа шығарып салу жалпы үйдің түтінін түтетіп отыру мен үшін мен сөйтіп түсінемін мхм
өзге қонақтарымыз не дейді отбасы дегенді қалай түсінеміз отбасы деген не
отбасы деген гүлназия өте дұрыс айтады ол құндылық шынымен ол біздің асыл ол ы отбасының төңірегінде барлық тіршіліктер
шаңырақ отбасы бала шаға бәрі сол отбасының төңірегінде
отбасы енді ол өте расымен ы шынымен де өте ыыы ы жақсы құндылық
ы бірақ оған ыыы отбасы құруға көп жастарымыз ыыы бір шешіммен келу өте бір қиындықты соғады
өйткені ол міндет басымен отбасын асырау бала табу ыыы жаңа балаға тәрбие беру
ол өте бір үлкен жұмыстың бірі болғандықтан і бір ііі қиын сол шешімге қиын келеді
енді қиын деватқаныңыз дұрыс ыыы қазақта айтады ғой үйлену оңай үй болу қиын деп иә
енді қиын екен деп қиындатып үйленбей қойған деген нәрсе емес қой ыыы өзі тағдырға да байланысты бұйрыққа байланысты
түсінкті мен осы жерде қайтадан оралғым келіп тұр ы жастар жағына маржан сіз не дейсіз отбасы деген сіз үшін не
ы негізі отбасы деген мен үшін ыыы өте құнды нәрсе
ы енді ы қыз баланың арманы отбасын құру болғандықтан ы ол енді оңай болмайды
ол ер мен әйел ұстап тұру керек отбасын і оған әркімнің і екеуі жағынан да көп күш керек отбасын сақтап тұру үшін
балалы болу үшін оны асырау деген ол екеуіне де байланысты дүние деп ойлаймын мхм
сіз өзіңіздің отбасыңызды қалай елестетесіз
ы мен өз отбасымды өте керемет елестетемін
егер мен тұрмыс құрсам ойлаймын ы ы күйеуім екеуіміз отбасы отбасында ата енемізбен ы бала шағамызбен өте керемет үлкен отбасын елестетемін өзім
ммм сол і күйеуім күйеуімді жұмысқа шығарып салып оны күтіп алып
бала жоспарлап деген сияқты шығарып салған ұнап отыр ғой алмасқа
сонда ыыы жалпы отбасы деген тек әйелге ғана керек нәрсе болып тұр ма
жігіттеріміз не дейді ер
жалпы өмірдің мәні де сәні де негізі сол отбасы жанұя сияқты
олсыз өмірдің өмірдің қызығы да жоқ сияқты негізі өзіміз де соны ата анамыздан көріп өстік қой
ыыы біздің әлі күнге дейін мысалы ата анамызға біз әлі баладаймыз кішкентай баладай сол кісілердің қызығы да бәрі біз болып көрінеміз
сол сияқты енді мен өзім әлі отбасын құрған жоқпын бойдақпын
ыыы бірінші ер азаматтың да қыз баласының болса да жаңағыдай арманы да мақсаты да сол отбасы болып бір жаңағы бір семья болып бір үй болғанды қалайды деп ойлаймын мен негізі мхм
отбасындағы негізгі құндылық не деп санайсыз негізгі құндылық ыыы
жоқ ең ең алғаш құндылық жаңағы екі жастың бір біріне деген жаңағы сүйіспеншілігі соның арқасында дүниеге келетін жаңағы ұрпақ деп ойлаймын
ы сонда ыыы ы сүйіспеншілік одан кейін бала деп отырсыз бала иә иә иә
себебі махаббаттан шыққан бала шаға бақытты болады деп ойлаймын енді ол ы
ал отбасы баласыз болуы мүмкін бе
отбасы деп аталу мүмкін бе мен олай ыыы елестете алмаймын
і себебі жаңағы айтып отырмын ғой ыыы ата ана енді қамшының сабындай қысқа ғұмырда ұрпақ қалдырып
кішкене соған тәлім тәрбие беріп өмірдің жаңағы осы уақытқа дейін біздің ата анамыздың бізге берген несін біз қалдыру керекпіз ертең
соны ыыы өмірдің өмірге солай өзіңнің бір жақсылығыңды өзің жаңағы өзіңде бар нәрсені өсіріп ііі жасамасаң ол білмеймін өмірдің қызығы жоқ сияқты одан басқа мхм
келешекте неше бала болғанын қалайсыз өзіңіз
мен алла қаласа енді алланың бергені иә алланың бергені бірақ өзім ойлаймын жоқ дегенде бес бала болса деген ойым оу
бізде ортамызда көпбалалы аналар бар ғой бар ма
іхі гүлжахан ханым сіз өзіңіз айтып өтсеңіз сіздің бес балаңыз бар иә
менің бес ұлым бар бес ұл алланың берген
ііі енді і отбасы деген ііі сол ы отбасындағы ііі ол ыыы балаларсыз ол қызық емес деп ойлаймын
отбасының ыыы құндылығы ең ең ы бастысы ол балалар
осы балалармен менің өмірім қызық менің өмірім ыыы бақытты өмірім ііі солай
өзіңізге жеке өзіңіздің басыңызға өміріңізге ешқандай кедергісі жоқ керісінше қызығым деп отырсыз ғой сонда иә балалар әрине
иә сағынған апай менің білуімше сіз көпбалалы анасыз иә мен де көпбалалы анамын
аллаға шүкір ііі алланың берген бес балам бар
ііі кейін і немелерім бар қазір енді толы алланікі
соған енді аллаға тәубе деймін біріншіден мына көпбалалы болу біздің кезімізде өте қиын болды
біздің кезімізде менің бар ыыы жолдастарым араласып жүргендердің бәрінде екі баладан артығы жоқ ең кереметі үшеу
сонда маған айтатын осы сен немене бала туа бересің деп
енді төрт ұл бір қызым бар аллаға шүкір қазір осы балалардың қызығына ы тоймаймыз бала шаға деген жақсы
студияға сұрақ қойғым келіп отыр мысалы екі жас шаңырақ көтерді дейік ыыы бес жыл болды баласы жоқ
ыыы бірақ он жылға дейін барды жалпы осы екі жасты отбасы деп айта аламыз ба әрине
отбасы деп бес жыл болды бала і өздері өздері өз қалауымен ы бала жасамай отыр олар иә иә
а өз ол ол кісілерге мен қарсымын ондай кісілерге ондай кісілерге қарсымын
енді бір кісілер болады ыыы ниеттері бар бірақ болмай жатады бала шаға болмай жатады
енді ол жағдайды мен ыыы айтамын кішкене сабыр түбі сары алтын дейді
ыыы сабырлы болып ниеттенсе бір күні міндетті түрде бала
ең бірінші береке отбасында береке болады екен көптеген нәрселер болады
және сіздің айтып отырғаныңыз өз еркімен бала алмай отырған ол екісі адамды отбасы деп есептемей ақ қойса да болады
өйткені не үшін біз өмірге келгеннен кейін адам заты мәйлі қандай ұлт болсын
біздің қызығымыз жаңа мына қарынасымыз айтқандай баламен өзің де айттың назира баламен базармыз деп
ол ұрпақсыз бұл дүниеде жасаған өмірдің де тып тыныш жатқан көр артық
сол үшін ол отбасына бұл әлемде тең келер еш нәрсе жоқ
біз отбасымен бір бірімізбен бірекелесеміз тіпті ұлы сөздің үлкендігін барып алып айтайық отбасымен мемлекет боламыз
мына сұраққа жауап беріңізші арамызда енді ең үлкен азамат сіз боласыз
жалпы баяғыда осыдан бір отыз қырық жыл бұрын жалпы бала туғым келмейді деген қыз келіншектер болды ма
ондай тіпті мүлдем болған жоқ деп айтсақ та болады мүлде болған жоқ естіген жоқсыз
мен қалада тұрдым көбінесе бірақ қалада ыыы екі баладан артық көп туған жоқ біздің кезімізде
енді кейбір семьялар болды осылай ы сонда менмен ы көбі айтатын осы немене туа бересің деп
мен жаңа айттым ғой сондықтан ммм әркімнің өзінің неменесіне қарай шығар енді әркімнің ниетіне қарай шығар қиналатын шығар
ы сондай кезінде бір ыыы мода болды ма енді қалай айтамыз а бірақ ауылда м бәрінде балалар көп болды
енді қазірдің өзінде мен осы таяуда ммм ыыы бір шымкенттен самолетқа отырдым
сондай қуандым жаңа аэропорттың ішінде ыыы самолет тосып отырсақ
і шымкенттің ііі келіншектері үш төрт баласыменен бәрі самолетке отырватыр
анау да мынау да қатар қатар күйеуім екеуіміз күліп қуанып іші шу да шу базар у шу
сонда айтамын мынау қандай рахат мынау действительно біздің қазақстан көркейеді екенбіз өседі екенбіз екеуіміздің қуанышымыз қойнымызға сыймай келді
сондай ыыы қатар қатар үш төрт балаларын отырғызып алып келіншектер келе жатыр вот сондай жас келіншектер өңкей сондай болса ыыы мен қуанамын
а қазір өзіңіз ыыы ондайды естіп көрдіңіз бе бала босанғым келмейді дегенді
ондай бар ондай адамдар бар ыыы себебі ы жолдастарының ыыы көбінің көбінде олар ыыы екінші ы жолдастары болып келеді
ы күйеуінің бұрынғы балалары бар оған бала керек жоқ ақша келіншекке де ақша керек
ы өмір сүру керек жақсы өмір сүру керек жақсы өмір керек солар маған жолдасым тума деватыр мен тумаймын маған керек жоқ дейді
ал ыыы немене өзінің сәнін бұзамын дейді ме әдемілігін бұзамын дейді ме
біздің менталитке мүлдем қас нәрсе басқа көрші мемлекеттерде болу мүмкін
енді бізде бір миллионның ішінде біреу екеу ғана болуы мүмкін бізге ы мүлдем тумаймын деген ол енді өмірді ол сүрудің де қажеті жоқ өте аз ондай аз иә аз
жалпы осы сөз тіркесін естігендер бар бар ма
бала туғым келмейді мені мазаламаңыздар мен тек өзім үшін ғана өмір
жаңа мына кісі айтқандай бала туғысы келмейтіндер жаңа болады расында да екінші күйеуге тигенде бірақ баласы жоқ емес
баласы жоқ емес жоқ жас қыздар жиырма бестен асқан
енді ол ол адамды енді былайынша мәйлі естіп отырса да ренжімесін ес ақылы түзу дұрыс адам деп есептемеймін
жоқ ол былай ы былай жұма мырза былай болу мүмкін
ыыы бағанағы фигурамды менің мына ыыы немді бұзады менің сәнімді бұзады мен әдемі болып жүремін деген өздерінің жеке ыыы сасық бағанағы ойлары болу мүмкін
әрине отбасының құндылығы біріншіден жаңағы жолдасы жарың және балаларың ғой өйткені баласыз бұл өмірдің мәні жоқ
жаңа ағамыз айтып келе жатыр ұрпақ қалдырмасақ біз ы мысалы бар енді маңызы да мәні де осы уақытқа дейін жұмысың да басқаң да мысалы
ол ертеңгі күні балаң болмаса оның ешнәрсенің де мәні де жоқ маңызы да жоқ қызығы да жоқ мысалы былай
аида сіз өзіңіз тұрмысқа шықпай тұрып өзіңіз тұрмысқа шыққаннан кейін делік жарайды қанша ы бір жоспарладыңыз ба менде осынша бала
кішкентайда мен ойлайтынмын осы карьераны жақсы көретінмін негізі қызмет
болашақта солай анау мектепте жүргенде мектеп қабырғасында ойлайтынмын бірақ көп еститінмін осы көп қыздар үйленбей қалады деген
содан мен ойлайтынмын мен бірінші үйленіп аламын сосын барып барып оқитынмын деп ше солай болатын
сөйтіп ы үйлендім ерте он сегізде жасым ешкімнен кем болған жоқпын ғой он диплом алдым қазір жаман есепін академик болдым
үлгердіңіз бәрін үлгердім иә жұмыс та қызмет те бәрін үлгеріп
просто мен ойлаймын ол адамның өзінің жалпы потенциалына өзінің үлгеруіне өмірге деген құштарлығына махаббатына және соған байланысты және еңбекқорлыққа деп ойлаймын
ал егер менің қолымнан ешнәрсе мен қойшы қойшы дей берсең кері кететін болсаң онда әрине ол ешнәрсе болмайды
аида отбасын жоспарлапсыз жалпы қанша бала ыыы алдағы уақытта қанша бала тусам деп
бір қызығы мен әуелі қыз екі қызым болса деп тіледім алла маған екі қыз берді
содан кейін артынан бір ы жаңағы наследник келсе деп едім солай ұл берді солай менің үш балам бар қазіргі таңда иә
менің бір тілегім болса сізге
содан жаман қорқатынмын баласыз болып қалған өйткені сондай жақсы карьера мықты мықты апаларымыз бар
оларды мен жамандамаймын ы мүмкін енді өз қызметінде осы қазақстанға қаншама еңбетері сіңіп қоғамды көтеріп иә біраз ы еңбектері сіңіп жүрген апаларымызды білемін
бірақ жаңағыдай өкінішке орай баласы жоқ і бір жағында болғанмен кешке мысалы өзінің отбасы жоқ кейде сырларын айтыватады сондай жағдайларды естігенде жаман жаным ашып
аида мына сұраққа жауап беріңізші үш баламен шектелесіз бе
енді үш баламен шектелгенде мен былай енді шектелгенде әзірше енді үш бала өйткені і жұмыс ыыы көп содан кейін ы баланың бәріне мән берілу керек
ол ыыы бала саны көп болып ы тым неғылса әр балаға өзінше көңіл бөліну керек
ол баланың саны көп болып оның сапасы болмаса да ертеңгі күні тоже болмайды деген
жеке өзінің өмірін жаңағы жасауға көмектесу керек оған тәрбие керек деген сияқты
енді і жамандамаймын әрине демографиямыз көбейгені жақсы бірақ дегенмен де балаға мән берілу керек
осы өзіміздің де осылай болуымыз өзіміздің ата анамыздың мән беріп өсірген иә ата анамның тәрбиесі деп ойлаймын
бізде ондай отбасымда көп болған жоқпыз мен өзім де үшеуміз бізде де екі қыз бір ұл
сол сияқты мені де анам бүйтіп әке шешем осылай отырды сабақ оқы сабақ оқы деп
солардың арқасы сол себепті мен де балаларыма солай тәрбие бергім келеді ертеңгі күні олар да үлкен азамат болып осындай
ы сіз көбірек тапсаңыз бір бірін оқытады ғой бір біріне көмектеседі ғой
мен енді өте көпті қолдамаймын маған ы сондай ыыы мысалы үш баладан артық мысалы енді құдай көп көрмесін дейсің ғой әрине көрінгені аман болсын дейсің
бірақ дегенмен сондай ы жаңа санынан көрі сапасына асыра мән беремін бірақ енді бір бала екі бала өте аз
сіз бір затты айтыватқан жоқсыз ғой бәрібір баланы айтып
сіз өте ыыы бір сұрақ қойдыңыз мен жауап бергім келіп тұр
ыыы иә ы қоғамда сіздің айналаңызда жаңа тұрмыс құрмаймын немесе тұрмысқа шыққандар бала тапқым келмейді деген адамдармен жолықтыңыздар
жеке өзім жайлы айтатын болсам иә мен жолықтым жолықтырдым мхм ы бір емес екі емес көп көп ыыы өте көп
жас аралықтары нешеде ыыы жас аралықтарын айтатын болсам ыыы жиырма үш жиырма бес жиырма бес отыз аралығындағы мхм жастағы қыздар
олар айтады олар тіпті ыыы жаңағы тұрмыс құрып бала таппаудан бөлек олар тіпті тұрмыс құрғысы да келмейді
мен мен сұраймын осы ы сен әйел адамсың ғой ертең болашағың қалай болады
егер балаларың болмаса не не мәні бар өмірдің деймін де ертең неужели ата анаң ыыы немере немере көргісі келмейді өзің бала сүйгің келмейді оны өсіргің келмейді десем
олар ыыы көбінесе былай айтады маған ол қызық емес мен жұмыс істеуім керек
ііі немесе бір бір жағдайлар болады өздері айтады мен дейді і өзім қиналып өскенмін
сондықтан мен ы бала көргім келмейді өз өздері бір жеккөрінішті сезіммен өсетіндер де болады
мхм сондықтан ыыы әр жағдайдың өзінің ы орнымен болады әр әр адамға өзіне бұйырған ыыы нәрсемен ы келеді
бұл жерде тағы бір айтатын мәселе ыыы бүгінде жаңағы егер ыыы ер азамат пен әйел адам екеуі бала таппаймыз деп шешсе оны да біз отбасы деп қабылдау керекпіз
неге себебі олар да некеге тұрды басқалар сияқты басқалар сияқты бір бір үйде тұрып жатыр бір шаңырақта отыр
олардың да өздерінің принциптері бар ғой олардың да өздеріңің қағидалары өмірлік өмірлік ұстанымдары бар
неге егер де міне қараңыздаршы ыыы қаншама отбасылар бар
ыыы мен өзім жеке көпотбасылы адамдарды да өте көп көрдім өзім оңтүстіктенмін мхм сондықтан білемін
ыыы мәселен бір үйде бар ыыы он бір он екі баласы бар үйді білемін олар бірінің киімі біріне жетпейді біріне тамақ жетсе біріне тамақ жетпейді
анау екі үлкен баласы мәселен ыыы басқа қала аралап жұмыс іздеп үйіне жібереді бәрібір ол жетпейді
өйтіп баланы қинап жаңағы жеткізе алмай өсіргенше өзің нормасымен туған жақсы деп ойлаймын жоқ қиналатындай ол
түсінікті жаңа ы жаңа осы мәдина қарындасымыз айтып өткен ы сияқты жағдайға ыыы мен де өзім естідім ондай жағдай туралы естідім
бізде бүгін студиямызға келген кейіпкеріміз де бар
ы режиссерлер де сол ыыы өзге студиямен қосуын сұраймын мәдина сіз мені естіп тұрсыз ба
иә саламатсыз ба сәлеметсіз бе естіп тұрсыз ба естіп тұрмын тыңдап тұрмын мхм
тұрмыс құрғансыз иә мәдина иә мен тұрмыс құрғаныма жеті жыл болады мхм
өзіңіз нешедесіз жиырма жетідемін мхм
ы тұрмысқа ыыы қалай шықтыңыздар тұрмысқа қалай шықтыңыз күйеуіңізді қалай таптыңыз жолдасыммен сүйіп қосылдым
сіз ыыы қазір ы балаларыңыз бар ма жоқ менің балаларым жоқ бірақ мен бала туғым келмейді
ол мен үшін бала туу ол өте қиын
мхм сіз і өзіңіз і алғашқыда тұрмысқа шықққан кезде отбасын ыыы қалай көрдіңіз қалай елестеттіңіз отбасым қандай болады деп ойладыңыз
мен тек жолдасыммен ғана ыыы өмір сүремін деп ойладым баласыз мхм
тек жолдасыңызбен ғана иә иә тек жолдасыммен ғана мхм
сіз өзіңіз сонда бастапқыда ыыы балалы болғанды қаламадыңыз иә
бала кезімнен мен ыыы көпбалалы отбасыға және бала көп туатын әйелдерге қарсы болатынмын
сондықтан мен қазір де ыыы ондайды түсінбеймін бала туғым келмейді
түсінікті ііі біздің кейіпкеріміз біздің кейіпкеріміз неліктен ыыы баласыз болуды қалады
бағдарламаның келесі бөлігінде анықтайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз баласыз отбасы тақырыбын талқылау үстіндеміз
біз бағдарламаның ыыы алғашқы бөлігінде өзге студияда отырған кейіпкерімізбен ііі әңгімемізді әңгімемізді бастаған болатынбыз
мен ы мәдина ханым сізден тағы да сұрағым келіп тұр
ы сіз ыыы өзіңіздің қалауыңызбен иә баласыз болуды қаладыңыз
иә мен өз қалауыммен баласыз болуды қалаймын ы бала туғым келмейді мен үшін бала туу ол өте қиын іс
оны бағу өсіру ол қиын іс деп ойлаймын сондықтан мен ыыы туамын деп те айта алмаймын тумаймын да
сіз өзіңіз тәрбиеленген ыыы отбасында өзіңіздің неше ағалы апалы сіңілі қарындастарыңыз бауырларыңыз ағаларыңыз болған шығар неше бала болдыңыздар
біз үйде бір ұл бір қызбыз екі бала болып тәрбиелендік
ыыы сонда да екі бала болсақ та көп қиыншылықтар көрдік
содан кейін де ыыы басқандай отбасыларды елестеткенде одан да көп балалы отбасыларды елестеткенде олардың жағдайлары өте қиын деп ойлаймын да
сол үшін мен екі бала да бір бала да ыыы қаламаймын
сіз қазір ыыы жолдасыңызбен бірге тұрып жүрсіздер ғой иә бірге тұрамыз мхм
а ол ыыы балалы болғысы келмейді ме басында мен айтып келісіп алғанбыз ол қазір маған ешнәрсе демейді мхм
сіз сонда сіз өзіңіз келістірдіңіз бе әлде оның да сондай қалауы болып па еді
ы басында ол енді бір бірімізді жақсы көргеннен кейін оның да келісімі болды келістік екі жақ та келісіп балалы болғымыз келмейді
а сіздің ы анаңыз жақындарыңыз оған қалай қарады олар біледі ме біледі бірақ ешкім қарсы емес бізге
ыыы ешкім ы неге қашан бала туасың қашан балалы боласыңдар деген сұрақ қойған туыстар болған жоқ па жоқ жоқ ондай болған жоқ мхм
түсінікті жаңа ыыы мәдина ханымның әңгімесін естідік себебін де себебі ол өзінің қалауы болып тұр
біз де жаңа айттық қой отбасы құндылықтарын бір біріне сүйіспеншілік яғни бір бірін ұнатуы бір бірін түсінуі
біз көбінесе осымен шатастырып аламыз ал негізгі отбасы құрудағы мақсат ол ұрпақты жалғастыру осыны ұмытып кетеміз біз
і біз бір бір бірімізге ііі бір бірімізге ұнасақ бір бірімізге сүйіспеншілік қарайтын болсақ осы отбасы деп айтуыңыз мүмкін
біз отбасы құрыватқан кезде отбасы құрды дейміз бірақ ііі әйел ғана болатын болса үйінде сен отбасың бар ма деген кезде айта алмайды отбасым бар деп әйелім бар деп айтады
әйелім бар деп айтады отбасым бар деп айтпайды өйткені бала шағасы жоқ болғаннан кейін әйелім бар деп айтады немесе әйелі күйеуім бар деп айтады отбасы құрғандардың өздері
яғни өздерінің бала шағасы жоқ отбасының өзін өздері отбасым деп айтуға ыыы сөздері бармайды
енді бұл мәселеге келген кезде і біздер і тән рахатын жаңағыдай отбасымен шатастырып аламыз
қазіргі таңда азаматтық неке деген не бар ііі сол жақта бір бірін жолдас өмірлік серік ретінде алады
отбасы емес негізі құрылмаған неке қиылмаған отбасы емес ол бір бірін жаңа тән рахатымен і өздерінің серік ретінде жүрген мәселе
а отбасы деген бұл ы бір негізгі мақсаты өзі отбасы құрудағы ол ұрпақты жалғастыру
егер ұрпақты жалғастыру мақсаты болмаса бұл отбасының негізі жоқ деген ііі мәселе келіп тіреледі
мәдина мен сізге қайта оралғым келіп отыр мәдина мен үш баланың анасы ретінде ыыы
шынын айтсам таңғалып отырмын да сізге ыыы мен үшін менің үш балам ол менің бақытым
мен оларды көрген сайын мен олардан ләззат аламын өмірімнің мәні сәні тек солар деп білемін де
сіз жаңа айтып жатырсыз мен күйеуімді сүйемін дейсіз ыыы бірге тұрып жатырмын дейсіз
сонда сіз сүйетін жолдасыңызға неге ыыы бір бала бала бір бақытын сылаймын деген сонда сізде ой болмады ма
өмірдің бақыты яғни сіз жолдасыңызды сүйсеңіз сіз оған бала сыйлауға сіз міндеттісіз
ол табиғат ол әйел адам табиғаты сол үшін жаратылған
енді адам өмірге бір ақ реті келеді ғой сол үшін ыыы бір ақ рет келеді ііі әркім өзі үшін өмір сүреді сол үшін мен өзім үшін ғана өмір сүргім келеді
сіз өзіңіз үшін сонда қанша жыл жалпы өзіңіз үшін өмір сүремін деп отырсыз мхм ы өмірімнің соңына дейін
өмірдің соңына дейін сонда тіпті бала көтермеймін бала көтермеймін тумаймын сырт келбетімнің бұзылуына да
келбетім өзгереді деп ол мәңгі сақталмайды ғой табиғат бәрібір алады өз кезімен
қабылдаған дұрыс әр уақыт әр кезең әр жас өз кезеңмен әдемі қабылдау
ана ретінде мен өте маған қиын болып тұр мәдинаның
керемет бақытты кездер бар он сегіз жас болсын жиырма бес отыз жас әрі қарай қырық жас болсын әрбір жастың өзінің өзінше жақсы кезеңі болады
жалғастыру иә ұрпақ келетін ұрпақты жалғастыру
ал енді бұл мәдина ханым айтып отыр ойым бұл ы тіршілікті тоқтатып отыр бұл қылмыс жасағанмен бірдей деп ойлаймын мен
адамдар мысалы өмірге келіп мына өмір сүру барысында адамның жалпы мына өмір туралы түсініктері әртүрлі қалыптасады біздің әрқайсысымыз
енді осы жерде отырған кісілер мысалы ол м шыны керек отбасын баласыз елестете алмайды мысалы әңгімелеріне қарасаң
ал сондықтан да адамдардың түсініктері әртүрлі қалыптасқаннан кейін сіз оған ііі ешқандай ыыы бір
сіздің сөздеріңіздің бәрі өзіңіз үшін дұрыс ол ол кісі үшін дұрыс емес те бұл жерде
бұл жерде бұл кісінің неге олай ондайдың себепке барып отырғанын біз білмейміз ғой мүмкін оның ыыы балалық кезінде мүмкін қатты қиыншылық көрген шығар может ыыы
бұл жерде мынандай мына негізі бала сүймеудің мынандай қысқаша айтып кетейін мүмкіндігі келгенше
і бірінші себеп мысалы қаржылық себеп бала сүйгісі келмейтіндер екінші себеп мысалы қасындағы жолдасына сенімсіздік
ол ыыы айтуы мүмкін сүйеміз күйеміз дегенмен де қасындағы жолдасына сенімсіздік
үшінші мысалы жаңа денсаулық жаңа айтып жатқан денсаулық құрту мысалы фигура құрту
төртіншісі мысалы адамдардың і мынау неде жұмыстан айрылып қаламын жасап жүрген жұмыстан айырлып қаламын үшінші жыл екі жыл бес жыл отырып қаламын үйде
және бесіншісі мысалы мына жауапкершілік адамның өзің мысалы балалы болғаннан кейін сізде жауапкершілік ол екі есе жауапкершілік болады
осы мәселелердің барлығы мүмкін осы мәселенің біреуі бұл кісіде бар шығар сіздер білмейсіздер
і адамның сыртынан олай былай деп айтамыз да мүмкін бұл сіздердікі де дұрыс
бұл бірақ ол жаңа мәдинаның ойынша өзі а мәдинаң да ол айтып отырған өзінің дұрыс та ол өзінің ойынша дұрыс
сондықтан да адамның дүниеге мына дүниеге көзқарасы адамның әртүрлі ғой барлық адамның дүниеге көзқарасы бір бірдей емес қой
шегі болмайды ма шексіз бұл шексіз мен сізге жаңа ғана айттым ғой сіздің осы өмірге деген сіздің өзіңіздің құндылығыңыз өзіңіздің көзқарасыңыз әр нәрсенің шегі бар
физиологиялық мәселелер бар және психологиялық мәселелер бар
физиологиялық мәселелер оны мен әйел емеспін ғой бірақ әйелдер біледі жаңа босанғанда мысалы қиналады
мысалы адамдар мысалы өзі мысалы барлық әйелдер мысалы естиді ғой босанған өте босану сәті өте қиын енді оны білеміз
кейін мысалы әртүрлі анандай ыыы интернеттен көреді оқиды естиді бір күні мысалы
ы бала шыққан кезде жаңа мойына кіндік оралып қалып өліп қалады мысалы болмаса бала үстінде өліп кетеді ме осы мысалы қорқыныштар бұл енді психологиялық
физиологиялық жағы жаңа ауырсыну дененің ал психологиялық осындай мысалы мен мысалы бала туу кезінде өліп кетуім мүмкін деген қорқыныштар оның санасында болады адамдардың
болмаса жаңа балам өлі туу мүмкін болмаса бір жарымжан болып кейбіреулердікі жарымжан болып қалуы мүмкін дейді бету аулақ осындай нәрсе
аяғы ауыр әйелді көрген кезде аман есен жаның қалсын деп босқа айтпаймыз ғой
сондықтан да психологиялық тұрғыдан осының өзі де әйел адамдарға қатты әсер етеді де осы нәрселер
ол бала үй күйеуге шықпай тұрып ол балалы болмақ күйеуге шықпай тұрып осы мәселе қыздардың санасында қалып қояды да
осыдан барады да жаңағы мәдина сияқты күйеуін жаңағы үгіттейді мен тумай ақ қояйық екеуіміз бақытты өмір сүрейік
жалпы менің білуімше мысалы менде де екі қыз иә екі қыз ыыы екі жаста қазірдің өзінде қуыршақпен ойнайды
ііі өзінің баласы ретінде қарайды тамағын береді киіндіреді мәселен де ол бала кезінен қалыптасатын сияқты маған инстинкт ы инстинкт
отбасындағы жағдай әсер етеді ғой балаға екінші ол бала да ата анасына қарайды да мен де осындай боламын осылай боламын осылай боламын солай жалғасады негізінде көп
әсер етеді отбасы отбасы ол да отан ғой былай айтқанда
аналық инстинкт бала кезден қалыптасады дедік қой яғни мәдинаның мамасы мүмкін анасы ы бір аналық жылу көрсетпеді ме екен
ііі жоқ ондай ондай ешқандай жағдай болған жоқ
ы ыыы бала кезіңізде қуыршақпен ойнадыңыз ба
оны есімде жоқ менің есімде емес қуыршақпен ойнағаным ойнамағаным бірақ әкенің де шешенің де қамқорында болдық
ііі жаңа ыыы балалы отбасы әкем көпбалалы отбасынан шыққан шешем де көпбалалы отбасынан шыққан
а бізде бала аз болды бірақ менің ы ұстанымым сол мен бала туғым келмейді
мәдина ханым сіздің ыыы таныстарыңыз айналадағы құрбыларыңыздың арасында да сіздің пікіріңізді құптайтын сіз сияқты мен де
ыыы мен де ыыы баласы баласыз боламын деген ы құрбыларыңыз бар ма таныстарыңыз бар ма бала туғым келмейді дейді
иә баласы барлар бар отбасы да бар достарым ыыы баласы жоқтары да бар
бірақ менің пікіріммен келісетін адамдар да бар келіспейтін адамдар да бар
а бірақ мен өз тек қана өзім ойлаймын ол бала туу оны бағу асырау өте қиын қазіргі жағдайда деп сол үшін мен бала туғым келмейді
мхм түсінікті жаңа ыыы балабек мырза да айтып өтті бұл әр адамның қалауы бар деп
жалпы осындай көзқарасты адам кезігетін болса қоғамның ортасында болатын болса
өзге адамдар міне біз мына жерде қазір барлығымыз айқайлап кеттік ол қылмыс ол қате ол барлығы жаман дүние деп айтып кеттік те
ол өзіміздің көзқарасымызды сол кісі осындай кісілерге өз көзқарасымызды сіңіруіміз керек пе айтуымыз керек пе үгіттеуімміз керек пе
бұл жерде бұл ііі бұл біздің і менің ғана нәрсем емес бұл і бұл қоғамның і қалыптасқан дұрыс шешілген мәселесі
яғни бала табу ол ііі ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан нәрсе
енді бұны бұл дұрыс нәрсені біз көрсетуіміз керек айтуымыз керек насихаттауымыз керек
ол жалпыға тек қана ол кісіге ғана айтпай жалпылай біз осы бағытта жүруіміз керек
егер осы бағытта жүрмейтін болсақ жаңағы ііі европалық ы жаңағыдай бала таппау ит күшік асырау деген секілді мәселелер олар алға басып сол бейім болып кетеді
алпыс та ы жүз адамнан алпыстан астамы қазіргі таңда өздерінің карьера жаңа қызметтік өсуі білім алуы жаңағыдай ііі басқа шетелге шығу мақсат тұтады екен
ііі ал жиырма пайызы ғана отбасын бала шағасын көбейту оның өзі де і екі үш бала і төртеу өте аз дейді алты жеті ақ пайыз
жүз адамнан алты жетеуі ғана төрт жаңа одан да көп бала ыыы бақсам деген ііі нелер бар екен жоспарлары бар екен
енді бізге қазіргі таңда не үшін бұндай болып кетті бұндай қазір көп болып кетті адамдар өйткені қазіргі таңда адамдардың құндылықтары өзгеріп кетті
і отбасы дейміз отбасы құндылығы деп айтамыз бірақ тиісінше мән бермейміз
мысалы үшін отбасы соншалықты құнды болатын болса алмас тас секілді біздің жалғыз алмас тас оны жақсы жерде сақтаймыз оған жұмыс істейміз сүртіп қоямыз
ал егер темір болатын болса е мына алюминий темір деп тастай саламыз
тура сол секілді қазір отбасына ыыы көп көңіл бөлінбей кетті
ііі қандай кездерде отбасы сақталмайды жаңа әлеуметтік жағдай сенімсіздік осы жағдайлардың барлығы отбасының тұрақ ыыы тұрақтылығынан туындайды
егер отбасы тұрақтаса біздің ііі дәстүрлік ұлттық насихатымыз барлығы жүретін болса біз әрі қарай жалғасып кетеміз
егер қазіргі таңда біз қарап тұрсаңыздар европалық көзқарастар бар жаңа бала шағасыз ит асырап жүреді қазір бар ондай
өзіміздің қазақтарда да қазір орнына иә күшік өздерінің ііі сүйіспеншілігін бірнәрсеге білдіру үшін адам жолдасы ретінде жаңа күшік мысық дегендей асырап отыратындар бар
сондай сол тарап бар және өзіміздің ұлттық ыыы рухани і өзінің қалыптасқан бұрынғы дәстүріміз бар
егер осыны сақтай алсақ біз әрі қарай дамып кетеміз егер сақтай алмай жаңағыдай европалықтарға і
еліктейтін болсақ жаңағыдай соларға бейімделіп кетеміз
мен осы қарастырыватқан кезде ііі қарадым і жүз елу і отбасыдан і елу мың елу мыңнан асты елу төрт мың ба
ыыы былтырғы жылы елу төрт мыңдай елу төрт мыңдай ііі отбасы бұзылған яғни үштен бірі бұзылватыр
бұл отбасының құрылғаннан бастап бұзылватқанына дейін бұлардың барлығы ііі бала тууға да әсер етеді осылардың барлығы
өйткені иә і қазіргі таңда қарасаңыздар ажырасып кететін шығармын деп і баланы да көбейтпей ақ қояйық деп тұрады
енді і қазір қарастырдым і осы орталық азияда өзбекстан өте і жақсы дамыватыр
тоқсаныншы жылы і он жеті ы жиырма миллиондай болған қазір жиырма сегіз миллиондай сегіз миллион осы тәуелсіздік алғалы бері сегіз миллионға көбейген
і ажырасу сандары бойынша үш жүз мың ііі неке қиылса ііі где то он жеті мың жиырма мың ғана ііі неғылады ажырасады
яғни он да біріне жетпейді он да нөл тоғызы сондай болып тұр
олар қазір өзіміз білеміз кішкене ұлттық құндылықтарына кішкене көңіл бөлген осындай мәселелерге сақталып қалған иә
енді біз де осылай егер өзіміздің құндылықтарға өзіміздің ііі дәстүрлерімізге кішкене көңіл бөлетін болсақ і біздің де отбасыларымыз сақталады
мына отбасында және мына қыздарда табиғатында бір үлкен құпия бір сыр бар айтқысы келмейтін
бұл ашығын айтайық тума бедеулік деген бір ауру болады тума бедеулік тума бедеулік
бұл ол адам өмірбойы ешкімге айтқысы келмейді
өйткені ол адамда сол зат кем тума бедеулік дегенде бұл мәңгі құпия сақтайды
одан кейін оның құпиялығын қалай болады мысалы үшін ол адам айтады мен бала көтергім келмейді оны көтере алмайтынында да біледі
одан кейін ол адам қанша ақыл айтқаныңмен де ақыл да жүрмейді де
өзінің табиғатында ондай болмайтын да біледі де бізге не айтады олар арғы жағында табиғаттың бермей тұрғанын мойындағысы келмейді де маған бала керегі жоқ дейтіндер болады
шындығын алып айтқанда соның өзінің бедеулігін күйеуінен де жасырғысы келетіндер бар
өйткені күйеуінен не үшін жасырыласың десек мен күйеуімнен айырылғым келмейді дейді
сонда бұл секілді өте бір құпия іште жататын нәрселер адамда көп кезігеді
жалпы ақш ыыы зерттеушілері мынандай статистиканы шығарып отыр
ы дәл осы дейді жаңағы баласыз ыыы өмір сүру ыыы баласыз өмір сүретін ерлі зайыптылардың тең жартысы үлкен жетістікке жеткен
ерлі зайыптылар адамдар яғни олардың мақсаты кәсіби деңгейде өсіп өну яғни олар үшін бірінші орында мансап бала емес
бірақ дәл осы ададар үлкен жетістікке жеткен дейді ақш та енді ол тек ақш та енді бізде емес
ол жетістіктің пайдасы қанша оның одан кейін мұра болып ешкімге қалдыра
жоқ олардың түсінгені бойынша олжас менің түсінгенім бойынша олар үшін бала оларға үлкен проблема үлкен мәселе қол аяғын байлайды
яғни оны мансап қуу үшін бала кедергі келтіреді деген ойда мхм
осы жерде жаңа дәстүрлі көзқарас менталиет деп айтып өттік қой
бізде жалпы біздің дәстүрлі қоғамда отбасы құрылды қанша уақыттан кейін сонда ы бала туу керек бала босану керек
негізі отбасы құрылғаннан бастап ыыы заңды ы тоғыз айдан кейін бала дүниеге келу керек
көп жағдайда мысалы үшін қазір тоқтай тұрайық үйіміз болсын жұмысымызды дұрыс оқуымызды бітіріп алайық деп ұстап тұрғандар
кейбір жағдайда өздерінің қалай ұрысқа бейімделіп ұрысып ажырасып кетіватқан отбасылар да бар
ыыы негізі отбасы құрылды ма ыыы ол ы баланың тоқтату баланың дүниеге келуіне ііі тоқтату қоймау керек кедергі иә кедергі болау керек
яғни келесі жылы арғы жылда бір бес жылдан кейін он жылдан кейін деген шектеу болмау керек
гүлжанат менің сұрағыма жауап беріңізші жалпы болашақта өзіңіздің жоспарыңыз бойынша қанша баланың анасы боламын деп ойлайсыз мен үш і төрт
ол аз енді қазіргі заманда
бағанадан бері айтып жатқан түсініктер ше бізде бұл мына мына кім қалада тұрады иә иә осы адамдардың әңгімесі бұның барлығы ше біреу екеу үшеу деген
мысалы ауылдық жерлерде і көбі бәріміз де ауылдан шыққанбыз ғой ы ауылдық жерлерде ы жолдастарымыз бар құрдастарымыз бар мен апа айтып болайын ренжімеңіз
бес баласы бар төрт баласы алты баласы бар жеті баласы бар менің құрдастарым бар уже алтын медаль алған
ол ауылдық жерде ол демография дейміз ғой демография жүріп жатыр
үлкен қалаларда бұл көп нәрсе осындай әңгімелер көп болады осындай түсінік бар қалада
отбасы құндылықтары туралы ыыы біз үшінші бөлімде білетін боламыз арнамыздан алыстамаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы дәл қазір біз баласыз өмір сүру тақырыбын талқылап жатырмыз
ыыы бері біз айтып жатырмыз жалпы бұл ы мәдениет ы ы европадан ақш тан келді деп жатырмыз
бағана мәдина айтып жатыр ыыы құрбыларым бар яғни баласыз өмір сүргісі келетін
неге біз өзге елдің мәдениетін жаймендеп қабылдап жатырмыз
оған кім кінәлі жалпы неге біз ы қабылдауымыз керек оны
өйткені ііі қазіргі таңда қарамасаңыздар теледидардан насихаттау ы сол сол жақтың ііі сериалдарын көреміз ііі фильмдерін көреміз
ііі одан қалса мультфильм көреді сол жақтың мәшинесін мінеміз сол жақтың киімдерін кіреміз
сол жақтың барлық насихатын жайлап і ішіне мәдениетіне де кіріватқанымыз өзіміз сезінбей кетіватырмыз
бүгінде қоғам жаңа ақпарақттық соғыстың заманы деп айтамыз ғой
күнделікті жаңағы дұрыс айтып жатырсыз теледидар болсын газет болсын журнал болсын і даладағы банер болсын
ы әр адамның қолында бар телефон ол міндетті түрде интернетке шығады ал интернет бізде қадағаланбайды иә білуімізше
сондықтан ы осы нәрселерден баланы тыйып өсіру керек
қазір сонда бала кезден ы осы ы дәстүрлі көзқарастарымызды дәстүрлі өзіміздің менталитетімізді сонда бала кезінен бастап сіңіру керек болып тұр ғой сонда балаларға
мәдина м әке шешемнің махаббатын көріп өстім деді ғой жақсы тәрбие отбасыдан шықтым деп отыр ол өзі иә
оның ыыы жаңағы отбасында ата анасынан мейірім көріп өсті жарайды
бәрібір ііі кез келген пенде ол жаңа отбасында нені көріп өсті сонымен әрі қарай өмірлік ұстанымын ы жалғастырып кетеді
бұл жерде бәлкім мәдина бұл жерде жаңағы ыыы шынымен де бір ыыы этапты ы тастап кеткен шығар өміріндегі
себебі ол ы кез келген ы әйел адамның табиғаты ол бәрібір де жаңағы ы біз жұмсақтау келеміз ер кісілерге қарағанда
жаңағы ыыы өзіңіз де бағана мысалдар келтіріп жатсыз ғой балаларыңыз мысалға куклаға қызығып онымен бала сияқты қарап
сондықтан ол біздің табиғатымызда ол бар нәрсе а бұл ыыы сондай бір жерден өзі өмірінде бір нәрсені жіберіп жіберген
түсінікті бері айтып жатырмыз ғой ыыы мысалы асылгүл апай айтып жатыр жұман ағай сағынған апай барлығымыз айтып жатырмыз
біз ыыы ол заманда енді ол уақытта ы тіпті баланың санын санамайтынбыз иә әйтеуір жыл сайын бала дүниеге келе беретін
а дәл қазір бұны кәдімгідей біз ортаға салып талқылаймыз қанша бала туамын
тіпті жаңағыдай ы бала туғым келмейді кәдімгідей есі дұрыс ыыы әйел адамдар тіпті ер азаматтар бала ы сүйгісі келмейді
мүмкін бұл шынымен де бір ауытқу шығар
эгоизм дейді ғой орысша бұл енді
өзгерістер пайда болды яғни мүмкін бұл заманның талабы сондай болып
гүлназия бұл жерде былай ғой ол осындай кісілер мысалы ол шынымен де жаңа жұман аға айтқандай бір кемшіліктер болса оған ешқандай қолдан келмейді ештеңе
ал бірақ бәрі дұрыс болып денсаулығы жақсы болса бұл адамдармен жұмыс жасау арқылы
і бұлардың ы келтіруге болады былай икемге дейміз ғой жаңағыдай келістіруге болады бала тууға
просто бұларға ыыы бұлармен ұзақ уақыт жұмыс жасау керек енді білмеймін енді психолог ретінде мен өзім психолог ретінде айтамын
жұмыс жасап адамның кез келген адамның дүние танымы өзгереді ол талай адамдар келген
суицидке кетейін деп тұрған адамдардың келіп кейіннен ол рахмет айтқандары бар мысалы рахмет сізге мен шынымен
сол сияқты бұл қатты қорқып жүр просто бұлар маманға бармайды да бұлар бармайды иә иә
ы бағдарламаның басынан бері айтылып келе жатыр ы баласы жоқ ы баласыз отбасы ол отбасы болып саналмайды деген сияқты
сіздер өзіңіздің жағдайыңызда мәдина сіз жолдасыңыз екеуіңіздікін ы отбасы деп санайсыз ба отбасы деп айта аласыз ба
жаңағы мақалға келіспеймін мен ммм баласы жоқ отбасы отбасы деп санамаймын дегенге ол сұраққа ііі мақалға келіспеймін
біз отбасымыз некеміз қиылды ыыы кәдімгідей ммм шаңырақты көтеріп отырған бір отбасымыз
сонда сіздің ііі отбасылық өмірдің і мәні не болып тұр сонда сіз үшін
өмірдің мәні мен үшін адам өз өзіне өмір сүру керек деп
м ііі ұстанымым бар өзімнің бір ұстанымым
өз өзі дегенде нені меңзеп тұрсыз нені айтып тұрсыз сонда
ііі өзім үшін өмір сүргіп келеді ешқандай ыыы қиналмай жағдайымды жасап өмір сүргім келеді
және мен өзім қиналсам мен баланы қинап қоямын деп ойлаймын сол үшін мен бала қаламаймын
жалпы төрт баланың әкесіміз ііі әйелім алты құрсақ көтерді соның төртеуі бар қазір
ы жаңа бәрі айтып жатыр ғой фигурам бұзылады негізі медициналық тұрғыда аға сіз айтыңызшы
медициналық тұрғыда қараса адам сүйегі жарып босанғаннан кейін қаны жаңарады рас па
қан айналымы бүкіл фигурасы қайтіп қалпына келтіреді екі жасқа дейін баланы емізетін болса ол денесінде қан айналымы жүріп отырып
адам өзі жүдейді оған фитнеске барып керек те емес ол сол бала емізген арқылы өзінің бүкіл фигурасын жаңартып алады
кешке шаршап шалдығып жұмыстан келген кезде мен төрт баламмен ойнаймын біреуіне ат боламын біреуіне самолет боламын
і жаңағы жаңа балабек ағамыз өте дұрыс айтты ыыы бізді тәрбиелейді деп рас
кейде жаңағы кішкене олқылық істеп қойсаң осы біздің әкеміз жынды сияқты дұрыстап жүріңізші дейді
сол қызыңның айтқанына ұялып қаласың ғой енді
ы сондықтан қазақта айтады ғой сен баланы тәрбиелеме бірінші өзіңді тәрбиеле деп
сондықтан кез келген ата ана бала шағаға жақсы тәрбе беру үшін бірінші өз өзін жақсылап ұстау керек сонда біз өнегелі тәрбиелі ұрпақ өсіреміз
түсінікті ыыы соңғы сұрақ нақты жауап күтемін
ы жалпы осы біздің қоғамнан баласыз өмір сүремін деген сөз тіркесін түбімен қалай жойып тастаймыз
ол үшін өмірге құштар болу керек
жаңағы нелерді тыю керек жою керек ы жан жақты жарнамаларды
жаңа далада да баннерлерде де тұрады жаңа теледидар барлық интернет барлық нәрседен сондай нәрселерге кішігірім болса да тиым жасау мәдина дұрыс айтады
мынау россияда қазір иә бала көп бала көтерген көпбалалы семьяларға жақсы көмектер көрсетіп жатыр иә иә иә
менің ойымша қазір жастарды қызықтыру керек ақшалай беру керек
ы туғаннан кейін жақсы бір ыыы пәтер беру керек пәтер беру керек иә
соның өзінде де ыыы санасында ол баласыз өмір сүремін дейді баласыз
соны сол үшін осындай міне сіздер осындай ыыы не программа жүргізіватсыздар
сіздерге мың да бір рахмет мынау енді ыыы келіндердің құлағына алтын сырға көбі ойланады осы программадан кейін менің ойымша ойланады
сондықтан бала деген ол базарың ол сенің ыыы болашағың артыңда қалған ұрпағың
бір адам бір бала қазақтар айтатын бір бала жарты бала екі бала бүтін бала сондықтан екі адам төрт бала туу керек ең аз дегенде
мен ойлаймын екі артынан екі адам қалдыру үшін екі ізін қалдыру үшін
санадан алып тастау үшін мынау өзі қазақшалап айтқанда бір түйенің бошалағаны секілді
жылына бір рет пен он екі жылда бір рет қана бүгіннен кейін жоқ болып кетеді мына тақырып
сол үшін отбасындағы тақырып деген осы көбірек жүрсе деп ойлаймын
әр адамның ойы көбірек болған сайын бұны көруші де тыңдаушы да өзіміздің қарындасымыз секілді да ойына түседі е мен қате ойлап жүр екенмін ғой деген секілді
сол үшін пәтерде тұрған жоқ ақшада тұрған жоқ біздің үгіт насихатымызда тұр
үгіт насихат деген үлкен жұмыс біздің і ұлтымыздың отбасының берекелі болуын жақсы болуын
осы телеарнада әрқандай телеарнада осындай көбірек тақырыптар болса екен деп ойлаймын
отбасының негізгі құндылығы бала деген ыыы бала деп айтатын пікірге келісетіндер ыыы шапалақ ұрсын
отау құрғанымен баласыз ғұмыр кешуді қалаған отбасыларды сынаудан аулақпыз пенде болған соң әркімнің өз қалауы бар емес пе
пенде екеніміз рас бірақ отбасы құндылықтарын ұмыт қалдырмасақ жарайды аман сау болыңыздар